أول حاجة نحاول نكتشف شني الأحداث اللي باش تصير في الأسبوع هذايا، ونشوف التأثير نتاعها على الحياة الشخصية نتاعي والعملية، نركز على الحاجات المهمة كيما القرارات اللي خذيتها والا الحاجات اللي عملتها وحتى على الأخبار اللي صارت واللي تهمني، بعدها نرجع للوقت الحاظر متاعنا نستغل المعلومات هاذي باش نخطط أفظل باش نحاول نتجنب الحاجات الخايبة اللي تجي متصير واللي نحاول <hesitation> نعدي التحديات اللي باش <hesitation> تعرظني.